'E piatt della cultura che amo <hesitation> 'e piatt tradizionali della cultura che amo io è quella là mia napoletana. Quindi 'e piatt che m' piac a magnà sono certamente tutt chilli'llà che rientrano nella mia cultura, come ad esempio 'a parmigiana. Ceh pò nuje, nuje tenimm chiù modi di fare la parmigiana. Sta chi la frigge, chi invece la mette così, chi invece la fa con le melanzane oppure con le zucchine. Pò c' sta la melanzana, la parmigiana <hesitation> quella fatta con il prosciutto, tipo quella vegetariana. Con il prosciutto, senza. Vegana anzi. Comunque <hesitation> senza prosciutto. Oppure ci sta quella là non vegetariana, vegana, quindi che ci metti il prosciutto, uova, latte pure. <hesitation> E dipende come ti piace capito? Io mo sto scoprendo anche queste cose perchè la mia fidanzata è un pò vegetariana e quindi alcune cose non se le mangia. Però è a sua discrezione ovviamente. Magari può mangiare qualcosa e altre cose le danno fastidio. Invece, invece per quanto riguarda <hesitation> oltre la parmigiana, che a me m' piace, m' fa impazzì, ci stanno le salsicce con le patate. Ij pò 'a facc in una maniera particolare, pecchè 'e salsicc cu 'e patan di solito si metten sulament accussì, pigl e 'e miett sott 'o furn. Che cosa ci sta. Per farle diventare più croccanti noi ci mettiamo. A parte le mettiamo nell'acqua e sale, magari tutto il pomeriggio e quindi loro perdono l'amido. E poi che facimm. 'E pigliamm e 'e mettimm dint 'a nu ruot sott 'o furn, con <hesitation> l'olio di girasoli per friggere. Quindi chilli'llà praticamente quando stann sott 'o furn si friggono anche e diventano proprio croccanti. Quindi nere, scure, belle. Nere mo, abbronzate. È bellissimo, buone proprio. E quindi sostanzialmente ij m' facc stu, ste belle salsicce cu 'e patan e poi quando sto giù ij c' mett pur 'o cotechin. E poi che chiù. M' piace assaje 'o ragù. Ragù che poi deve stare <hesitation> tot tempo, tipo pure tre, sei ore. Adda pappulià. E poj <hesitation> tu pigl e t' 'o magn con il cucchiaio. Ceh senza nemmeno tagliare la carne con la forchetta. Ceh chill 'o ragù comincia veramente a sfilacciarsi la carne dentro. Ceh diventa tipo la spalla di maiale. E quindi 'e capit, t' faje stu ragù accussì, oppure n'ata cosa che m' piace a fa, vabbuò apparte 'a pizza. O anche i dolci, ci sta la pastiera cu 'o, cu 'o baba, però c' sta anche il casatiello che fa la mia fidanzata ed è buonissimo. Verament è una cosa spettacolare. <hesitation> Oppure c' sta pur 'a genuves. La genovese <hesitation> napoletana, inventata dall'inventore, ceh l'inventore si chiamava Genovese. Perciò si chiama così. Però chella'llà è napoletana ed è buonissima. Ceh chella'llà quann t' 'a magn stai da Dio. Come anche 'a past 'e patan. L'unica cosa, che tutta sta roba napoletana, aropp che t' 'a magnat, pecchè è buonissima, te ne mangi un pò di più, pigl, si vott ngopp 'o stomaco e <hesitation> stai tutta una giornata a pensare e dicere, Maronna mij, e ij era meglio ca nun magnav. Pecchè poi capit, s' vott là e s'appesantisc. E <hesitation> però che c' sta chiù? Vabbe sostanzialmente cheste'ccà so 'e cose. Poi 'a cultura napoletana è molto conosciuta a livello culinario. Io dico che seconodo me è la migliore in Italia. Secondi ci stann 'e sicilian. Ma la nostra è esagerata. Ma veramente la migliore secondo me.